<hesitation> Ny France ndraiky mampiavaka ny kolotsainjareo akany ny kolotsainjareo any voalohany zareo anisagn'ny mamokatra fromazy, fromazy dia avy akeo di-vin zareo zany agnisany ôlô mpamokatra be indrindra eto ambony- eto an-tany dia avy akeo koa zareo koa anisan'ny betsaka mpizahan-tany satria o aminjareo any no misy ilay tour eiffel iarahan'ny olo jiaby mahay; dia any koa misy musé de louvre le feno hosodoko vakoka feno hosodoko maro isankarazany dia izay zegny ilay kolotsaignan'i France